ah də deten aʒu kargun gawa ga bade, ʒmdi ʒa gataplakni, gataplaku kwaya va nayi gawa, kwari tawan ba be irik yadda va nayi. aʒu gataplak gəna madawa, əmda va jləmə kargunla ga kakuyik, aʒu gəma katagudka, <hesitation> aʒu katagudka, dumba, ənduno akchiyau fi əmda va jləmədu wana, gəma maktam japjapa gataplakni əmda va tamtlechi dək <hesitation> alasfu, əmdu ta batlechi achi tasi əmda ta ʒuwu dachi ətkwatkəli, ʒndəno akchiyau fi babu əmda va jləmudu yim ʒək manyən japjapa ʒə gataplakchi, manyəm japjapa be ko galak, indai gataplak ʒa gəna madawa jləbu kəbʒuku ʒa gataplak ga kakwyikna əmda va irik fiyano. kwari aʒu kargun ga kakuyik bə əmda va jləmu alək əmdabe babu, ma ma mababu akchi ikau, <hesitation> gataplak kada, ənkani dəlapli ənkani kal gulini, gadak tanu gataplak uktlayu padəda aʒu ulak, ənʒe kaʒə ulakni əmda a sungulani ilai be əmdantapigi kapara, əmda pigi kaparana gi vaəpsau, gi va sə'yina gi vaəpsau əmda va sədegi va əpsegina har kaka anaidi kasam. aʒu kod əmdi ji pata yaye fiʒa kalmi gi, atəba duwhai, atəba dəm tlavəgi, atəman fuwak, yaye aʒu <hesitation> ʒəm be babu əmda angwau ta ta tanayi, ta pigi i gaku, tətaku a gafi ba gəna kak tanau mam i ilau ta sədigi, ka jlamu kada, ka jlamu kada bai, <hesitation> in dai əmda pegi irik fiyano tətau dasu. aʒu kwari idai har kataʒa gi va dalallhu godeindai ilən magana. magana əʒənegi mama ənkani lallene fi bagi, bagin fi kada, kə tagdi fi kada, kə jlama ki kada. ʒmda ʒənigini mama kargunni fi kada bi kwaya ayi ka gəni kargum ali əmdə kada. atəba kargunu yayi kagəni alək mabalu, akchi əbaligi alək mamabalu, akchi aʒənegi li babu yan ka gəni alən, magal <hesitation> dək əmdi bumdi əmda va jləmu, kawai əmda va jlumu ne <hesitation> dəm dajan ʒəm də kada də kada fi babu əmda va jlamu, əmda dawona talane tapigi tapigi kapara, bi kwaya ta barigi <hesitation> i masfar bi kwaya ta barigi i guru, ya taksa i akuni, kwari aʒu abəs kwari əmda va jləmi əmda. ʒmda baligi abəsni, dək əmda baligi abəsni <hesitation> ga kakuyik <hesitation> ga kakuyik, madawat kuwa bi kwaya ah gataplakən gwa, gadik fagin be əmda aʒənama padara, əmda va ʒəma ma sərkəm, əmda va ʒə na ma kada də kada. to əmda apigi abəs karuwa, abəsə padara, abəsək tam yaye dai, əmda jlamigini kwarigi va bə'yi kasam. kaka dadə kasam də dako ah dalan ta nauti to daten əmda əsga fima ma magani gəna ka asibiti, ka kənduno bi, pəra əmdi va jləmədi magani amduno yau be babu ənda ənda ənda ani tanta ətlbai bi kwaya tan tachki, ənda əchkawo ni bi kwaya ənda tan ta kastai, atkwak dəm, tanai ta ʒədki, amma aʒu yəmyəm. aʒu fiba saidai əmda tani ladi, aʒə bai ənda anaidi lamisu, aʒəbai ənda a naidu litərən. dək yəmʒa əmda a jlumuni, ətəyau əmda a jlumu. kwari əmdo va bəlaidu takwda, ga daten əmda va bəludu takwda bau, saidai əmdi ta bali kaʒa, bi kwaya ʒəlka, bi kwaya fi kada fi əmdava gəma fiwu kenan. so iri kəndun <hesitation> kaka daduʒa, ah kabuʒa nautu bi kwaya daga əmdasau əmda a bə'yi kasam